Evao amara une se no mere kpe eki, esejo mere nga isem evao amara, amera no me be nya evad licevo ma, mere de experi like e̱ #20. 000 amin udho kpa ma je̱ de mere keep ye fió uwo vuye no me re fie evao uwo, me je de emeri na emeri na ore wo me emeri na me be de ke ore wo me ede ibro so so ore woho evao oka e esyo isiara me be nya na oterone owere ome no me bi tho iziwo isikape me re nya ede eware iziwo isikapa na mo <noise> the mere eki na oro isiane evao amara ha kanae na mere di eware fio uwomeje de fio uwo no ese no ugho gbe rie ha̱ me gbe mo awa ha mere jo ete to lo me re ro the eri me re de me te de fio uwo no me gbe kpe eki eye ya ha oware no mere lu ye me je lu no e mere raha agho.